عن طريق ضررت انتظر الحبل او القطار مدة ثلاث ساعات اول شي بسويه اجيب كتاب وابدأ القراءة تخليني انزل وقت واغوص في عالم مختلف. بعدين اقدر استمع للموسيقى او لانه فيك مواضيع كثيرة تهمني وتقول واحب اتعلمها وما اشعر بالملل ممكن اتمشى شوية حول المحطة واكتشف الاماكن القريبة